اول شي بالبداية طبعا حاخد صابون وشامبو عشان اقدر اتحمم بالصحرا، <hesitation> وحاخذ نت عشان اقدر اتواصل مع الناس اللي اعرفهم، وحاخد مناديل لانه احتاجها بشكل يومي، وحاخذ مروحتي طبعا عشان الجو حيكون حرارةن وحاخذ منشفة اخر شي عشان اكيد ححتاجها كمان بشكل يومي وبشكل مستمر.